I agny Rosia ndraiky é Rosia ndreky é zareo kagny tia magnagno balè tia mandihy tia mandihy zare avekeo fivavahana akagny katolika ndreky eo ortodoska zagny.